Uwe mina a ara wara biyan a waati mana uwe se a uwe nɛmu mu ararobe so na o ɲa zun oro o tonu tuwa a ca mube besona o baba uwe o baba a ji kurazi a'o cɛ o yɛrɛ na a'o baba arara a'o ara a'o ji waati a'o vɛ ara sinon mu a benɛ a uwe mu ma a nafa a uwe mu ma nafa a uwe mu cunu mi wa